Ny fomba fanatonoana sakafo tsy misy atahorana de miainga amin'ny fikarakarana azy aloha: sasaina madio tsara ny sakafo, raha azo atao de alona mialoha amin'ny tongolo gasy sy ny sakamalaho, ary rehefa manatono azy de <hesitation> avadibadika tsara mba tsy oe ny aty ivelany may kanefa ny any anatiny mbola manta.